Ka Bangladeshist ei tiiäq ma mitte midägi. Noq, kohki sääl Aasiah ta asus, a koh täpsembält ja miä sääl toimus, tuust tiiä-äiq ma mitte midägi.